yi a mu ɲusinnu so a na mɛna a mɛ lo mabɛnɛ ni waati yi zerema be buaɲu ma buɛ be un ya we mu bɛ a bebian ue un ya we cogobɛ an hini mi ɛsi ho lo benu un ya we cogobɛ an de ce'u o village nan an de ce'u ho tonusa-nan han mu'ɛnan tonusa ba bia maranu mu suanni matete abe ho sisa lo bere mu un'ora boni u wara boni matete donc tobun mɛ ya we